Hikir ajalag ghairro? Owalin kaika arabiyaikani, wala ajalayikani, itartanga ghairina'nga firgikoga, owalin kaika afritalog sokkiru, hajaunan weaigha kagheka arabiaikani, tarin baton junttiga oososa, tarin baton jawanig <hesitation> tebbaia nalosa, tarin bata jawani jadidta ikir idrosa, hewalogo, junttig widkir idrosa, hewa lo zabbita janga fikan janga fimenkan nalun, ina mana ton fa hawalon fakan naeru.